ⵏⴰⵡⴰⴻ ⵡⴰ ⵢⵉⵜ ⵜⴰⵔⴰⴽ ⵀⴰⴷⵏⴰ ⴳⵉⵍⴱⴰⵏ ⵢⴻ ⵜⴰⴽⵡⵉⵔ ⵜⴰⵔⵉⴽ ⵢⵉⵜ ⵜⴰⵎⵓⴷ ⵣⴰⵔⴰⵜ ⴰⵀⴰ ⵀⴰⵔⵓⵏ ⵏⴰⵙⴰⵏ ⵜⴻ ⵡⴰⵉⵏ ⵜⴰⵇ ⵜⴰⴳⴰ ⵙⵉⵜⵜⵓⵏⴻⵜ ⵜⴰⵀⵓⴷⴷⵓ ⵀⴰⵜⵏⴻⵜ ⵀⴰⵡⵡⴰ ⴷⴻ ⵙⴰⵉ ⴼⴰⵜⵏⴻ ⴳⴰ ⵡⴻ ⵏⴰⵙⴰⴽ ⵏⴰⴼⵓⴷ ⴽⴰⵍⵉⵎⵓ ⵙⴰⵏⴰⴽ ⵀⴰⵡⴰ ⵎⵓⵙⴰⵏ ⵏⴰⵙⵔⴰ ⵏⴰⴼⴰⵏ ⴷⴰⴰⴷ ⵜⴰⵔⴻ ⴼⴰⵏⵉⴷ ⵢⴻⵜ ⴽⴰ ⵉ ⴷ ⵀⴰⵜⴰⵔⵜ ⵜⴰⴳⴰⵉⵏ ⵏⴰⵜ ⵀⴰⵜⵜⴰ ⵏⴰⵙⴰⵏ ⵎⵓⵜⴰⵇⵉⵍ ⴼⵉⴻ ⵎⴰⵀⴰⵔⴰⵜ ⵏⴰⵙⴰⵏ ⵜⵉⵔⵓ ⵀⵉⵡⴰⵔⴰⵜ ⵜⵉⵡⵓⵜ ⵜⵉⵡⵓⵜ ⵀⵓⵙⴰⵉ ⵢⴻⵙⵙⴰⵔⴰⵏ ⵀⵉⵏⵏⴰⵜ ⵜⴻⵙⵉⵏ